योक सामान्य वाद्य यंत्र बजाणो ले वे ते सही तरीका से पकण या सैट कन फिर यंत्र तै निर्देश अनुसार सही ताल ध्वनि या स्ट्रोक क इस्तेमाल कन। और बार बार प्रैक्टिस कन से जू हाथ गति और संगीत समझ मा सुधार ओलू